Kalau untuk ini ala taruhan doik nau pertandingan olahraga kalo au sona talee hataholi bisa buang buang doik untuk ala bertarung.